E visiky io e visiky io zany da mamela ino moa fizakandreo an'azy io moa ferrohormones akoraha sary ranonivy zay igny e apetraky ndreo teo da igny e lalane namany da mifankalala indreo da igny avao gn'arahandreo magnagny da igny avao ahitandreo e lala ombane raiky ze mandalo eo zany da mametraky da mametraky da akonakonan'izay.